Élooho eźifiami bóre- ní- níkorewa butieŋ, baxu, bupaw, busã, búkaźu, bumangu. . Buḃuźũ nuḃuɭeġu buni, ébõho emieŋemien. Kunaḃo, muḃabumbuġan, muḃabubõġudieġen, numuḃay ee- bíḃi busiḃimesiḃi nuḃumeininisidil, numuḃay kunab imangu índeema, numuḃay kúfiedal aniŝieŋemiġo ámilõḃubombom. Nímbeiḃe títaton iniźiduoyom, níneḃolo aḃaan nisune. Aleźaḃusune, nísaġadi mamo añamee elem níḃeniġaźib. Asune aḃaan, nina mima mími nilem, naanisuneḃaan, aḃanileḃuna mamomima niɭenikune. Móñasoo kúhumin buźũ. Amooġo ofiromiame kudialeḃaan mími, éñiale nezalo mámunakotineġafiro.